Aa moshikwanyama omuna omupopyo umwe hauti kula umone kula umone oo okwali ngoo hatuti pamwe omupopyo ashike uli ngahenya okakele paife eshi hatukulu oulipo tawiiholola woovene kutya owahala okutya ngahelipi efimbo kwali hatu putuka keshe shimwe ouwete kwali shipu shaashi haave kwali hoshilongo ile haave kwali hoshikongo opena kwali oo hayi molukongo yee temweetele nyee tamutyapula omauwa oo emweetela paife onghalo oyakaninga nee idjuu eshi hatukulu shaashi ndishi naava kwali have tunyangele navo okwali ovakulunhu onghalo oyakadjuupala nee kutya keshe shimwe oove una okushikonga shaashi oove omukulunhu okaana kakwali haka dulu okukongasha ile okaana ita kadulu okakongasha mepya shuuye shiliwe meumbo ile itaka dulu okuya koukongo ka kakongesha shuuye shivelelwe meumbo eshingaho tokulu opo opo neewudite lela kutya onghalo oiyadi unene omashongo ataalela ovakulunhu koukulunhu mboli kakupu shili Oove naana una okulonga topushu opo ukale ushishi kutya ovanhu vambuleni ovaya meemofi valya inaakanangala nomapunda ehenasha ndee ovanhu aveshe oovo ovaya meemofi vakuta ava nee tonyangele ovo ovefike nee pwoove efimbo linya kwali paife eshi nee tovatale opo nee homono kutya ohh mboli shili koukulunhu okudjuu okwatiwa kula umone paife nee ngaha eshi hatu putuka kwali nokuli ngenge efiku oolo omwahala okulya ndee meme weni otati eewa ohandeeta paife ohokola uwete kwali toti aaye meme inahala ashike twalya oikulya omo ili ndee mboli omunhu ashike kwali ita dulu oku mulombwela kutya vanavange ame nghina eshi handi muvelelifa nena meumbo omu okwa hala ngoo nee emuudife nawa maala kapenasha ashike osho paife opo nee toshi to- to- twatameka okushidilaadila kutya ohhh mboli oshinima ohashilongo ashike noukulunhu shaashi oove okanona kashona itodulu okukakonga oshivelelwa omukulunhu oye ena okukala akonga ondunge yonumba ei tadulu okukala emupa nayo efiku olo ano ondiwete kutya onghalo oidjuu unene kovakulunhu kounona xwepo